lalai kertuk aluhafta jaumiru, usaman hoqo adum nyamdu. Tula ri jaumiru mne dimi mo, mo futla koosik ubo, po futla ubo, god diwa dogan onwara komi jaumiru.